Ny fomba anaovana legioma atono anaty lafaoro a dia: sasana d'tsara daholo zay legioma atao a, de tetehana tsy voasana, de <hesitation> atao anaty fitoerana le vilia fatao anaty lafaoro reny a, de asiana sira sy poavra de rarahana menaka eo amboniny a, dia saromana <hesitation> papier alu zany de atsofoka ao anaty lafaoro.